के खालका सामाजिक समस्या भया, आपसमा कुरडी नाइ मिली तै बेला अर्खासित माफी माग्दु भुुणेको सवहै निको उपाय हो । क्याकी तैले एक अर्खाप्रतिका जुन खराव धारणा हुनान् तिनलाई कम नरुन्छ । समाजमाईका कल झगडा कम गरुन्छ, परिवारका कल झगडा कम गरुन्छ ।